You mənna juguni ngərəm ayrə day yay gəcoal kwana ngwə, guju gu ngərəm ngwə dan ngə kamay alli ngwə kənə magəaw ciə go nəjigə acəal kwana ndaco gudo acəal ngərəm gəte ngwo cugol nganaya amma lugucie acəal kwana nəwə nujugu ngwə lugu ngə hamay you yungə rayi ngnəgo akual, lugu ngwə lem an acoal dida co gu do ngərom gəte gudo amandu danna najanu go akual, you məgəaw go dabu an co tugun acəal kwana ngwo nagun fadau ngəla ayrə dayyai ngwə ajugu ngərəm həgay ari attalay rə dayayi yungə au dam alli gan amma lugu cie leman aceral dabu ndalo gudo ngarom gəte nə kamaira ga nduco rak te akual, go raka rakfu gudu lufiun na gal gaw guəro ahugu na əram dabu sa aligan ngə jia gyen akuel, lugu na gal nwə acəfu dabu’a gyən akual, yaw w you umh die duniya dingə gukual gəcsal dieya, məgaw ya mugu, affi guəro lufuwa go nənu guu ruda, gə cəal ay nago oiengu gamo ngwə gamdy wudir ngagu gəcəal guəora ngwə you naco gəjuna furo weluga ammma greasal ya rə ngən yo an hujju gu gundu guəro narn angalu rudə ga. Damma die duniya məgaw cie go yamandv auwal gəcval ja guaro, lugucie acəlja guəro <hesitation> cuggol ngana ya dan a ham way gərə akual ngwə alhamdullilahi, ngana ga namay megaw wte yecsal ja ngwə yay arra dan takurado ngwə yamanda auwal gadan, amma lugu cie dan a acəal rə acəal ja guoro lugun gr nəkay nəa goya affi gguaro lugunga nəkaynəa ngwə akuol ngnanu ngwə <hesitation> acəal diera acəal ja guəro lugunga nəkan ya, amma lugu cie acdaljaa ngwa die məgaw yəkay ngwo ngumm cənn niəyiyu acral yədənari a ngwə ga diengə halla yəlurə ynag lugun daco gnoro lugun go acroal diengwo aign ngəram dabu g yen megawa ajugu alligan, nəgaw cie acəal ciyan da guə nəga nugu gaya yua yu <hesitation> ga kala kala ga watə nndoco gudo weyega mənna gə hərere yəka mu ga ga guju gu ngorəm ngwo grcroaba galu jama’a jama’a ngwo wate jama’a gaba daya ngawo yu yr craba gali rə gaba daya wute gutu kumbue, <hesitation> dre alliya ha, kani yayre, kusi yayro wate nu nədau kaw ngwə jama’a həm həm day gəre ngwə wate you yu go die allli die gacəal die alliyen.

Nukway neyɛl karro duguay mu amma na gukul ga gan haraka nba na gatɛ ngwa kurugu cagagu yo kanga allinaja amma duguay dabu ngwɛ affi guaro neciora guay yan gwa gukul lai yo <hesitation> gar naw kanja gala naw guaro gukura gɛgunaw madr gam goyya affi soya gannaw kaagay mu cot um ga dania die dunni ya ngwa kanɛ halla mogaw yu yaciɛ gyan wano dieya ga ceal ngwa greral mu guaro alli goa gr ceal ja ngwa kaman alli bala guaro kamayya rayuwa macal diema guaroll ukangr alliyan gza gacral ja die, die alliyan kangaya, saidɛ naru haba guy o nga gabougoyɛ haliya mu gara gra watɛ naru haba guy o nga gabougoyɛ haliya mu gara gra wate <hesitation> gerv nabtɛram ngaghay gejay nau ngwa watɛ huba ngwa gama go law bala gunna wal majan way a yu go die alli gan akualja na dunay nag u laka ngagwai dugwainagu solawa lay, an denan handari yoh ga mota kine ajugumu, piggoo gera, aub bag era mota ngwo mota kala kimi duguay nag u ah ah do nan laka nganan dɛnay, dvnay ga lannari guo ngwo dɛnay co dɛnay ga kennai dɛnay co ga damu gufgrte maga naw ya you yo ngwa huba ngwe. <hesitation> ka aunaw garaji ya gərə mə yeltaw mota ngwə wate gəcrar gənaw maday garaji ng wə gəyel mota ngwə gəgar fu naw gollaw hudijayara ngə al fude gyen noi kano ngwə noi niyel mota ngwə noi asaba ayrə day <noise> mhh m məgaw ngv dəran ngə yekual nyen wate yiyel mota yabon ngwa yau yakal ku a garaji yeel mota yehar tu gashia ko hadija ay ngə al gashira gyan noi hadija ngə al hadija ngən gwə al gashua gyla nol gashua ngwa nduco nabtenduco nabteram nganaga gajangwa gannaw kangai ngwə water gətagərraw shayii gaji dugway hienjie gajinaw yungwə naco guno shay gatagera dan gwə yungwə naco guəro shey gatagers dan gwə kangay noi lə alli ga gətəgar yau. Shayi wate shayi ga gou yogo gəja gaunau gətə gəraw gəja gau naw ngwə gəte garrw gannaw kangai angwə wude lagu kangai kuruma naw nayel gaguay yanwe kangai yow ate dugway kangu kangai yo new few ray ya, wafe lukangai yo neu few rai ya, wafe lugu kurama a gelal kangay wrong go ran lugushi ama lugu ama nawe kare ngo lagu gəte kol yu mu nə faju gway rə gababaya ngwə gəma gəfajinaw. Amma lugu ngwə kangay ngagway najugu maday ga gakegə naw sabbi guxlo kasay ngandar nəbal ja amma lugu gəte kansay kurama ngua. Kangay nga away noija ga danca you rawuya go yuoyungo alliya narə lugu naagu affi gudo gəta ba haw yan ngwv gajannaw rv labia yo dougwa die aligawgan wamu nəy. <hesitation> mənna juguni ngərin go ah lugu ngwə acəal due guəro lugun gə acəal diequro nu jugu gəre koi, lugu acəal gyen nəcə dan kiyi guəro na lugu ci e nəce həgug you yu ga akul gə rayi rayi ga affi guəro diə gan alhamdulillahi ayrə dayyay yon a gəta kol gərə gol, a alliya said nah aba qu shi gərə gann naw kayn gəlasheni heghoro gulu naw alli gəa, nal lon gwə gəma gəshi dəbel dan alliya saide na ga be gaa kənna gajiya gmoro, dugwanə kiyi guərə gəcieji gənaw maday diecie he ya guəro nak gəte kol gəma gyvl mota gvre goil habər shobi ay gashia rə hadiya yu alliya, anna day wute naurə mbu yangə nake gəte gyol debella alliya ga saidə pə cəals a pallaw na dugway kada ngwə gəma gallaw ngwə alli nawə aji ngunawgha.

Gətagərraw sugur ngaway shi ngwə ngwə garruw mənna diendə nag an ambulaktə ayrə ngr sugəkanaw yod ow die alligaw monna gə dien da nnan die adari ngwə ningo mu nə may noka nəka nəka ngwə ningo noka rə aywə nananə burgela nəke ningo nəkə diɛnyə dində nananə buryəda wate naga səshi wate nago gce dow go dieudə dau ngna rə də adari, dawgo diedo kurroww na rə ya gəre waji donu mba go jaban some <hesitation> die kuarow ngandu amma halla affi guro dieya sanu wanyuəro huba ngwo wucəral taganjə yuoygwə die jama hahla, wate mənnədie jaman halla mənna ngərem lugu gwə dan acral dabu anoro allisan gyen akaəl. lugu nwə acral gəte guəro alliy yen akual, lugunswe luyigwe acral həgay guəro alligan guəro akuəl. amma dey dou uhn lakay gajugu ngwə. <hesitation> gaa gajugu wate məgaw həgay gyen amandu dangə nananə burge də, amma lugu yəte gyar gawo məgaw kashi kashi ga lugu ammand gəte mu rayi nganu nganu akual, gəa kənnə rayi n gann akual, həyay rayi nganu akual a wate you yo go rawuya so you yo ngə gəte ma diengwə nanani burge dierre ju uwa lugu habanungwe gajay naw gamnaw hanyan ga affi guro die attala ga gaw ron ya guku law ga gan naw kanyan gatagar shayi kinaw watə gəjan naw gəjannaw ngwə gulunaw golaw gannaw haraka nga gway a kagu ay ngə day yon guəro gu kiy gunawayrə day yan yai dow die aligaw gan wamuna ya, amma day, am maday halla lugu kurama gətə yo kangay ngagua yu ngwa kangay ngagway sa ndaco co nullə kai kai amma day lugu kurama gərə atal, ayel kanyay ngar guau gay gərv kamay naw alliya jaga nefju ngwə suguri guro kamay naw alliyanjay a gram gəfajunaw.